Au kalu ama wasaladi kang pokonya binatang yang nia ma paniko ye ma kalu ileu kang kalui <hesitation> kalue itearia kang hasarati kang laku paneka ina ohiru tute kange jadi amtaua jadi kalu ama eu ama wasadi kang amtau cuma mama amtau nia kang kalun lain daripada mama tantaua tapi kalu nia ma ilawae ruwa kang jadi kalu ite tahiye kang laku uhiru tute pi jadi kalu au eu ma wasaladi kang cuma imama niama bearang kang pernah terjadi aueu kang langsung kang au ariia kang au ariia langsung kang auariia langsung au saraa auii asau asarau ria ya miea kade batik ya mam asarau langsung aue him aue laua mama ite ue hule iye iya duma lako au wariria ya ma satu kali ipasaleka kang au lawa langdung ama hihi amae lala nue aspale paniko ipasa leka kalu niae kade batike ma nia yange ite aria langsuge ilele kaite me inae mama jadi kau kalu ama eu ama wasarita ladi ma untau ma. mama manta binatang yang untao cuma nia ma paniko ite aria kng langsung ipasa leka kalue laeng ma laeng. laeng ma utanta uwa tapi kalo binatang ya unta uama imama manta mania ma. Ada yange mama siu kalu haho. kalu haho ma. kalu ite ua wasaladi ya ma. wasaladi kalu ite ariaa ma bisa ite sau lete ya hi bisa au lete ye tanahi hi bisa pohom. pohom ipe ite sama bisa tapi kalu. kaluee mama ita pasa leka kalu ite samae tika titerema leka ite tapi niae kang tapi kalu <hesitation> kalu ite saa kang pasti ih pasaleka ite kalu mama haho matahaye haho ma cuma paneka oie kasi. kasi aweye ume manta ita saa lete tapi kalu nia ma saa lete likai tema pea tapi kalu haho na tahae.